<hesitation> Ny haiko edy e! Raha amy fombafomba ndreo singaporo àby io. Ireo izen̈y <hesitation> fomban-dreo izen̈y miaro amy fomba fomba ndre Malezy iàby io miaraka Sinoa ndreky Haindoa àby io. Boaka eo amizay misy karazaKarazan̈a kreôly koa izen̈y amin-dreo an̈y. Avy eo reo izen̈y anisan'ny manaja olo maventy izen̈y ten̈a anisany raha ten̈a mampiavaka reo.